Ny fomba fikarakarana lojy ndraika dia kakaina tsara aloha izy. Raha ohatra avy novidiana iny de alaina ny izay ratsiratsy na izay ahitrahitra agnatiny tafaraka ao. Dia alogna agnaty rano bitabitaka heky izy alôngany dia mitsingevana izay ratsy amin'azy. Mitsingevana ambony ny rano iny de alaina teo ny ratsy izay mitsingevana ambony ny rano iny dia ny tsara manontolo izany tavela agnatiny rano ao. Dia iny alaina amin'izay atao agnatina vilany dia asiana rano koa ny vilany handrahoana anazy mazava ho azy dia ampirehetina ny afo dia mirehitra ny afo dia hataingina ambonina afo izy dia adeba ambonina afo dia avela mangotraka tsara malemy tsara iny izy tena efa botraka be igny izy izay vao magnano ny saosiny ianao dia atao maridrihitra tsara koa izy raha ohatra ka magnao ny saosiny ianao fa tsy atao be ranony. Atao an'ilay tena mampi-te-hihinana tsara iny dia ohatran'izany ny fandrahoana lojy aminahy.